Bos tib ti mëꞌd xki diꞌltsa xkuꞌn sdzib xki neyla gilxkab axta c̲h̲alma lëꞌma ney guꞌn xki c̲h̲alma, saꞌnga kë idzëꞌ gilxkab idzëꞌ o xkuꞌn gakdc̲h̲a kaske axta c̲h̲alma ziꞌdma xka.